الصين من الدول المنافسه العظمي الكبييره جدا -عندهم-ثقافات-كتيره-زي الثقافات البوذيه-والثقافات الطاويه عندهم الثقافات-ال-بتبقي دوليه-محليه كده <hesitation> فا-هما مش عندهم ثقافه معينه عندهم كذا ثقافه-ال كذا-طائفه